आपते अपणा बच्चा ते कभि भी कोई भी शारीरीक गतिविधि कन से डांटण नि चेंद। आप तति बार यन नि ब्वोलि सकदन कि अबार या पढ़ाई कर, अबार यो पढ़ाई कर। ज्वो ख्यन्न कु टैम चि बच्चूं कु तति बार बच्चों ते ख्यन्न द्योंण चेंद अर तति बार तूंते हम यमण्ये आकर्षित करि सकदन कि चल भई तु भौत अच्छु चि ख्यन्नूं। ख्यन्नूं या ख्यन्निं ज्वो भी चि, बच्चा चि या बेटी चि। तूं छ्वोटा बच्चूं ते हमते खलण सिखौण चेंद अर प्रोत्साहित कन चेंद कि हां तुम भौत अच्छा एथलट एथलीट बणी सकदन। तुम बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स मैन बणि सकदन, स्पोर्ट्स वूमेन बणि सकदन। यन मां हम तूंते प्रोत्साहित करि सकदन।